Lu “calzascarpi” è na specie di cornu fattu di plastica o di lignu furgiatu a tipu menzu coppu. Si metti nta li scarpi di la parti di lu taccu e accussì quannu s’infila lu pedi la parti di la scarpa di ‘n narreri nun si torci e lu pedi trasi subitu senza problemi.